الكتاب ياخي له طعم خاص، لما تجرا خيالك هو اللي يرسم الصورة وتعيش الجصة بطريجتك الخاصة، تحس إنك أنت اللي تتحكم في الأحداث وتفسيرها كيف ما تبغى، أما الفيلم هو جاهز يعطيك كل شي، الكتاب يخليك تشغل مخك وتفكر وتجدر توجف وتصور المشهد بنفسك.